Ин савол хеле мураккаб ва баҳсбарангез аст. Аз як тараф, бисёре аз одамон бовар доранд, ки ҳаёти инсон арзишмандтар аст, зеро мо дорои ақл, ҳисси ахлоқӣ ва қобилияти фикрронием. Ин моро масъул мекунад барои ҳифзи якдигар ва рушди ҷомеа. Аммо аз тарафи дигар, ҳайвонот низ зиндагӣ доранд, дардро эҳсос мекунанд ва сазовори муҳаббат ва ҳимоя ҳастанд.